Ngukuu weishinja kwame isinjaa ukaidua mambo ii yote kwaimanya yote ukasambia nyama yoo undungusha ukaisengeta viungo vyo vitakie basi ukaikora huu ikame iyaa tayari yamevaa ni mbaka.